Misy karazagny roi izy io an: misy an le madinika an dia misy an le maventy. Dia izy io an asan'izy io an matetika dia fanapahana kakazo regny. A amin'ny olona le mandrafitra regny zany dia fanapahana kakazo regny zany asany.